Toetra tsy manampaharoa anagnan'ny perroquet ndraiky edy, vôlohany izy tegna maro loko izy, tegna maro feky koleranazy de toegny faharoa koa izy magnerigny raha zay novolagnintsika olombelo, ôhatra anao mivolagna agnaranagnao ankilanazy akeo tonga de afaka izy magnerigny le agnaranagnao notokoninao te.